Fomba fitehirizako hena, za zen̈y baka tsy de tia m- mitahiry hen̈a ela loatra zen̈y ankoatrany izy atao an̈aty konzelatera, avaingana zen̈y koa fa mbola elaela zen̈y vo hoanin̈y. Ankoatrany zen̈y zen̈y tsy haiko karakôry atao e. Mety asian̈a sira donko aviô asaly. Karà zen̈y.